الاقتصاد و المالية فريمون مهم تقراهم, بارسكو ادا ماستعملتهاش في حياتك العملية, غادي تستعملها في حياتك الشخصية, غادي تعرف تقتصد تعرف كيش مام تدخل في ازمة خانقة كيش تحوس تخرج منها, كيش قادر دير مشروع تاعك الخاص, مام المعاملات تاعك مع الاهل تاعك تعرف كيش غادي تتعامل فيهم